اه, كي نكبر في اللاج جو بريفار بيان نموت قبل, برسكو تقعد وحدك و تحضرله كي يموت و تعيش من بعده فريمون صعيبة, ما البنة ما تولي عندك فيها حتى بنة, دونك جو بريفار بيان انا نموت اللول